Zogjtë komunikojnë me njëri-tjetrin kryesisht me këngës dhe tingujve të tjerë. Kta rëmur mund të kenë funksione të shumta, si të tërheqin një shoqe, të sinjalizojnë një rrezik, ose të vendosin dhe mbajnë territorin.